<hesitation> Aleoko mihaino mozika na miheno hira satria ah <hesitation> miheno hira zany mba zavatra maromaro karazana no henoinao ao, fa ny mihaino boky noraisim-peo ah <hesitation> monotone be ilay feo ao antin'ilay boky iny de tsy de tsara ilay izy sady indraindray mampatory fotsiny.